कुकर में लहसुन, पियाज, गरम मसाला बुझ के ओमे धो के साफ कइल चिकन डार के पका दिहल जाला। सात से आठ सीटी लगावल, बढ़िया चिकन तैयार हो जाला।